Raha hivahiny afrika atsimo zaigny draiky zaho afrika atsimo tanagna lazaigny mafana mitondra akanjo maivamaivagna zaho avakeo miomagna aminy vila fotrifotry satria fiaianagna agny lafolafo avakeo koa raha angalagna sary